Nao roahe, <shushes> azafady rañandria, <shushes> diso ñy raha nameanao ahy fa raha hafa ñy nilako; lasopy legioma lahy ñy nilako aminao ka lasopy fia koa ñy raha nameanao ahy bakao. Mba soloo lahy azafady, fa zaho tsy raha ta ihinaa lasopy fia fa ta ihina lasopy legime, zay raha ilakoo. <shushes>